කේක් වර්ග <hesitation> නම් ගොඩක් තියෙනවනේ. අපිට කියපු ගමන් මතක් වෙනවා <hesitation> බටර් කේක් <hesitation> චොක්ලට් කේක් <hesitation> කෝපි දාල හදන කොෆී කේක් <hesitation> ඒවගේම ගැටෝ <hesitation> ගැටෝ වලත් අපි දන්නව අන්නාසි දාල <hesitation> චෙරීස් දාල ඒ විදිහට හදනවා. ඊළගට <hesitation> තව <hesitation> දැන් ආමන්ඩ්ස් <hesitation> දාල එහෙම හදන කේක් තියෙනවා. ස්ට්‍රෝබෙරි කේක් තියෙනවා. ඊළගට බනානා කේක් තියෙනවා <hesitation> කෙසෙල් දාල හදන <hesitation> දැන් අලුතෙන් <hesitation> අයිස් ක්‍රීම් කේක් එහෙම ඒවත් තියනවනෙ <laughs> නේද <hesitation> ඒ වගේ <hesitation> මං හිතන්නේ <hesitation> ආ <hesitation> තව ස්පොන්ජ් කේක් <hesitation> ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි <hesitation> ගොඩක් දෙනා ආස කරන කේක් වර්ග. <hesitation> තව ගොඩක් විට <hesitation> ඉඟුරු දාලා <hesitation> එහෙම නැත්තම් <hesitation> ලෙමන් දාල හදන කේක් තියනවා. <hesitation> මාබල් කේක් තියනවා. අපි තව රිබන් කේක් කියල කියනවා <hesitation> පාට <hesitation> වර්ග <hesitation> යොදල හදන කේක් වලට. රේන්බෝ කේක් කියනවා පාට වර්ග <hesitation> දේදුන්නේ පාට විදිහට හදන කේක්. එහෙම තමයි කේක් වර්ග ගැන කියන්න පුළුවන්.